ס'איז דא אזוי ווי <hesitation> זאכן וואס ס'דרייען זיך די פארקערטע וועג פון ווי אזוי ווי מ'וויל פארן, און ס'פאשט ס'- א- אנטקעגן די וואסער און ווען און אזוי ציט זיך עס צוריק און ס'פארט די פארקערטע זייט און אזוי גייט עס דורך די כוואליעס.